Ba ɛndonisiɛn ra a nin nɛ ba ma ɛndiɛn ra lowɛ beza. Ba'a ni nɛ ba mi ɛsi tabari wa a dii, oro bio ba tuba ra we we, babe we a bɛ tapi, aba dii mi dia. Oyi ,bayi ɛnvitea o,ba we be'osi ode a o dii.